Obwa kubaire nenyenda kugenda saaha ziinu, omunsi muunu, nakwenzere kugenda omwi'ihanga elya Ghana habwokuba likurakuraine kandi nineeyo banywani nineeyo nabanywani bange.